Kulibaata libaata nekwongera kukora kukiira munno habwkuba ne kiba ne kinyangwihira kandi no kurora tuliyo, netugezaho kurora nti obwomeezi ne butelekera, Sente no ziteeka ho'wokwilora. Hati no libatalibataamu eddakiika nka ekuumi naitano haihi buli kiro kuba nendibaata kuruga kuli ha roundi mpaka kunno handi kura. Again, nyongera kuliibata kuruga hanu ngarukayo mpaka ntungire emotooka ekuntasyaa. Emiriimu tulikoola noikanga, <hesitation> ekiro olibasiire <hesitation> kilo kilometre zaawe <laughs> niizezo. <hesitation>